Ujun ho davati ta ajan kia ho o on. ka kutuati nunguan kea kitika tá, kadakoa tanmiti tó, ajan duan ka kea davati ña kadakua tanmiti nrua, nrua ka kakanti kuxikati.